बीर और दारू ये दो चीज़ न असी छे, पर भई हम लोग तो सुद्ध सात्विक रवाईं। तो आपन पीनू नी पसं करता, पर मना असो सुनेयो जरूर, कि बच्चा न कह। ये बाहर जाईन, कि दारू नी पीनू, न बीर पीनू, क्योंकि उकासे गर्म माये बाप को पतो भी नी चला। कि बच्चो काई पीना आयोज, काई नी पीना आयोज, न उकी गंद आवा। न कच कि सरीर कभी ज़्यादा नुक्सान नी करती हैं वा चीज। ता आसा करी, ननन बच्चा ये आजकल का पीड़ा लगी, जाएँ बीर।